चावल के प्रकार के होतें हैं और इनको वर्गीकरण दाने रंग और पौधे के आधार पर होता है। दाने के आधार पर चावल के प्रकार छोटा दाना मध्यम दाना लम्बा दाना रंगों के आधार पर चावल के प्रकार जैसे कला चावल सफेद चावल भूरा चावल लाल चावल। पौधे के आधार पर चावल का विभाजन जैसे इंडिका जपोनिका जिनमें बिना छिलके वाले चावल भी शामिल होते हैं।